to a naati suudu feere, suudu lawru, suudu kulnindu, a ka'si burtugo bo, aran nia joɗa ha nder a laara ko woni ha nder suudu may pat, to woodi ko nawnatama say a joɗa be may, bo a dinnga wasu go ngaska, a annda no a burtirta, to bo a waawan a maɓɓita ndambugal ko hennirde a si'ka ɓe naane ɓe wara ɓe burtinni a waɗa, ta a waawaata bo a joɗa ha nder, to woodi nyaamndu a nyaama, a yara ndiyam, a dinnga ni pusugo nbongoru may seɗɗa seɗɗa a heɓa a burta nyannde go feere.